أكيد بشكل عام أعتقد إن الناس يتأثرون بالفن، فإذا كان فن هادف، فن يعني في إتجاه خير يتأثرون فيه، إذا كان بالعكس الفن يكون في إتجاه كذا إنه إيش، سم سم كذا بوسط العسل، يتأثرون أكيد ويؤثر بشكل سلبي على المجتمع.